wato hakika shede sodai farinciki shede shodai murna neddo nadai murna ta wodi shede Harga Allah dun sodante farin ciki sosai ko wadi bimini dalili an e pellel gel ni hanjun hande do towanni wala darira woma e kodume sai ta wodi hanjun e bawo ma bima mi eh rayuwa ka ta wala shedeni to na'a kodume to shede shodai farin ciki ganko dabbata fatani ta wala shedeni wallahi na hebirai mo butu gamma dun don yi'a a lalatido kawai ta wala shede amma a lalatido kawai ta wala shede amma hande do ta wodi shede a nanai tom tomi nangi lawol gol miwadai ga filaki gella de sabid midon yi'a midon daidai e mudun sabida mi wodi shede mi dundar farin ciki sosai mi wodi shede amma yandere miwala shede an e horema ta e nayi awi'ai to hanaebo wodi ko hebiwane ko ane na jamo aa dun shiya shede an ma tomi wodi shede da ga ba daki ayi'ai har yiye am e de kasko stabaragen miwodi shede kawai to amma ta wala shedeni na gal wadai gal hautata to amma shede hanje bite kodume a rayuwa ta wala shedeni no marirda shede lallai Harga Allah ta wala yamu farin ciki dunma dun wada tako ko wadi hanje shede. no marirda de fu to wala ƴamuni de gala ampani hoje maɗa amma fa ta jamo wodi shede kam hanjum wite karshen farinciki kam karshen karshe kenan hanje bite farin ciki ɗun kawai ganko biya biya ni a nodata dun wadan ma hude dole sai eh shedeni ta yeti ko dari biyar ko dari uku ko haka ko dubure do kuda miyani ayi ai emo wada farin ciki emo diwa emo yotto sabida ahokki mo a hollififa a wadai e mako kaga kenan shede shodanai dedo dedo farin ciki <noise> kan ma karshen karshe ta wala shedeni na'a komi ɗume iyayen mada madarirta ma eko dume sabida alalatida kawai a wala shede dole shede kanje bite ɗumena a joni da raywa meden no warti bidoma shede shodata farin cikini to mo wade kawai wadi mowinanin nun to harmo wodi shede den tomomimani Allah lanam dole kawai shede de de sodate farin ciki gan berajo hauti berajo to yahai a tefai berajo joni hande ta wala shedeni daga iyaye in mako bi'ata ap wurta shani wanɗe okan mowa komo wadan tama sabida mowala shede. Kaga kenan shede shodi farin ciki kenan amma hande do tomiyahi miyaroyi jampawol am lamgo minangi lawo minassi wuro mi silminake dunyiyam emilabi garmi yodimi dau kujera yettu ba dubu gomani ko dubu sabpo ko dub joyi yettu garmi jo'innami iyaye in janho dun wi'ai yo ankan dun wadanima alkawari dun jo'inanima wane sai gi'a dun wadiga wakki farin ciki kawai sabida a waddi shede ta waddayi shede e' a dilli sai dun turo hunduko dun wi'a a yala wane kam matsacijo minbo mi hokka mobiyam walli mi wawata mi hokamo biyam amma ta wodi shide na e'aunta honduko e awi'a ayidi biwane diga yandere <noise> de do weti harka yottaki wuron digan a wiayika wuromon sai dai gara tawaka bo an on wolwuno ka e bawo an ma a warti a tawika eh wuro sabida dume sabida shede hanje bite ko dume e rayuwa haire sodan tama jalnidum kam hude de farin cikam haire wite farin ciki du karshen karshen hanje tan e a darade dun farin ciki bare madun wi'a adon wada ampani e maje godoma a taimakake dun bare horema toshede sodai farin ciki Harga Allah sasai ma.